<hesitation> أني لو متلاً خيروني بين إني نتكلم لغات أجنبية من <hesitation> ماك- من أماكن أخرى من العالم <hesitation> أو إني نفهم لغة الحيوانات <hesitation> كنت حنختار يعني نتكلم لغات أجنبية، أعتقد إنها شي أفيد ليا <hesitation> لكن حتى فهم لغة الحيوانات شي <hesitation> حلو، فكرة حلوة يعني.